La televiziun al e 'na scatula ch'a riceu immagini ch'arivu da l'autra part dël munt e cuandi ti z-gnache ël butun chila a s'zvisca e ti vëde tante bele coze